Mbaetɨ ko ipuere tei oyeapo kua <hesitation> mbae esa mbaetɨ ipuereta yayemoingue ingueiño jare yayapo yapoiño mbae <hesitation> oyoupe erei amogue reta jaeviñapa oyapo reta erei mbaetɨ ko jaekavi yayapo vaera jukurai opaete mbae reta